Sikundireba, e wode ɗi um moiinta heeti lantarkije e wodi ɗi um mo'inta motaaji, amma min mi huutortaako e sikundirebawaa